Ţí untab tí ayёlan kёleenţ káñan kandee kёleenţáţí undingá já uleenţaţi, ufule já unleenţaţi, ujakin kaleenţaţi fёranse kaleenţaţi <hesitation> ukiriol já unleenţaţi, unkañ já unleenţaţi njí dibёyeenji manyёlan pёleenţ kёleenţ kёbaakёr undigá manleenţ wul, unkañ manleenţ wul, ukiriol manjá kaleenţ wul, ujakin manjá kaleenţ wul.